<hesitation> Gn'olo, izy io zany, e fandehanan-tomboky moa izy io da raha sara, hatreto zany sy mbola nahita vokadrasin'izany a, fa raha ande zany da vao maiky sara satria izy io magnampy ame fahasalama izy io indrindra indrindra ame fahasalamagne fo, zany hoe, sisy lafirasiny mihinsy zany io, fa arakarake vitanao avao zany de igny gn'amboara fa s'aletry avao koa zany.